سپیان د غپیدلو له لارې او یا هم د یو سلسله حرکتونو او فعالیتونو له لارې یو د بل سره تفاهم کولای سي. ا ا نور سپیان د مربوطه حرکتونو ته په کتلو سره او یا هم د اوازونو په مختلفونو اوازونو په اوریدلو سره کیدای سي خپل عکس العمل وښيي او تفاهم وکي.